Laha kolotsain'ny inde koa aloha, olo reo moa olo karany, samy mana- ndra rozy any zao samy mana fivavahany. Tsy manaraky manahaky any hoe fivavahan'ny tandrefa toy, tsy arahan-drozy fivavaha kristianina zao, fa rozy mana gn'androzy manokan'agny.